Waukwale kwete kuvana rawere njifana vampa saidi nisafari vati kwa vo kamfuna mwama na mwana utiki kwautwe reta kushakavo kataba kwete mleta folowaijuka kwasabu kwete nimwete tukabila vingi vo shoka utagi mvashaka fo